Ta ni ne ni eye we, dere kee de ogho ee se urun dede, ogho ee nemí mu aratuntun, ee ne mi mu emi tuntun gbe ireye oritse nokan owun re ka mu emi tuntun, biri aratuntun gbe ireye, ogho we ti wo ri we, ogho yon gidi gbo then, ogho we ee ne ekpo, reri ogho we ma ne ekpo, uwa ti ire ye te ne ni eye we <hesitation> ekpo ti aghan ma ka ne ni eye we kerenfo, a ma ka nemi ka, ogho ee ne ekpo, egbe ti wo ri we iwe sisan ren ene urun ki urun wo ma gbe e gba ra ra run bojoghawe kiti o mo guo ni kiti bojoghawe teri gin, wo ma mo gbe thousand mee gua gba re obon urun ti gba gba ra ee to urunki urun wee wa mo ri ni ekpo ti wo gbe eyi owun re leghe mi gba gin ogho, ogho ee se urun dede ni eye, ogho ee mu emi tuntun gbe ireye, ogho san but ogho kerenfo nemi guo ubo to ri ama wi ubo ti ubo ti emere meji gha. Ira ira ti a jolo gho, ira ti a jolo mu emi sale gba do eye gere gin o nemi gbe uja kporo ni egbele mejí aghan ti a gba kpa ara ghan ti o agba son oma yanwu yamou ni ara ghan teri ogho eyi leghe mi gba gin ogho ee wo urunki urun ogho ti ene ri we di ene gba do eye sisan ene urun miren, ene urun miren, ti ene fe gba ogho gba se gba do eye sisan gba ra run, gba ra oje, gba ra aso, ighaan dede ene urunki urun oje ti ene je ni onuwe, ene ma je oje we ni owowo we keke oson gba to ebi datu kpa ireye ren wo ma mo gba ogho ni ubo gba ra gba ra aso, to se to jolo la, wo kpe te ni oni gba ko ose ri gba fo o a gin teri gin ogho ti emi gba ra eso we mo ma ro aso we gba wa kuro de mi kpu kpu aso we ren, aso we da titon gere, ee gha were, dede wa kpe ku, eyi ee leghe mi gba gin, we e ne urun ki urun, wee ne urun ki urun, aduise mi gin eko te mi gbe ireye bojo ghawe, ama ka.

Ēē ne ireye ki ireye to tu wo, ēē ba, wo ma re gba wa ee ka san tori ogho ee nenu mu emi tuntun gbe ireye ki ireye mee te gbo ri ni eye we gin oniye ee ne emi tuntun so ene emi tuntun ju, ekpi kpome, nokan owun o ka rii, a ka then ti o gba ne ogho ke o ka ne emi tuntun mee te ri ri, a ka ri ireye ni eye we now to ne ogho, ogho ti aghan ne aghan nemi kpe, aghan we ogho, aghan ne uwa then aghan kpe ne ekpikpome okan were ti o no le aghan, ti okpe no kpo kpo aghan o nemi se ubo dí don bukun owun e mo wino ara ghan ni uwe, ti ogho we ee nemí gba kuri ara ghan, o nemi se gin ba aghan te ne ogho tin we o kpe ne oje bobo ti aghan ee nemí je, o nemi se gin ba ghan te oo kpe se gin ba ghan te ne ogho tin we irawo ti a ka ra kuri ino ogho we aghan ee nemí kaa, wo ma gbe ekpo ghan lefun, wari irawo, irawo, irawo ke nekun eju eju to kon, eyi owun re leghe gba gin ogho ee nemí mu emi tuntun gbe ireye, ee se ogho ee se eye oritse owun re se eye, oritse owun re ka mu emi tuntun gbe ireye wo ma mo ne ogho we ki ti gba kpe oritse ni gba gin oritse. Uwo re da mi ren eyi inen eyi uwa ti emi guo oko ren, mo bie e ma ewo ne gbe ma mo ma mu ewo ni kuro o tan ren, wo ma mu wino ni kuro o tan ren, urun ki urun wo ma ka gbe ogho we gbase wa ka ri gin owa ka jo, o wa ka je gba re dere kee de, mo ma gua ne ogho o, wo ma ne ogho no we ke gba fe gbe ara gba se, gba se gba kan we ēē wo ma emi tun tun gbere o ogho ēē mu ani tun tun gbe ire ye te me ri ni eye we, me e teri gin ogho kee mu emi tun tun gbe ireye ni eye.